Hioko'i uu, oiraarei oo'ore bo kekero'oa, are o riirii, o riirii- haraaboroo oo'ore bo raataro'oro roari. Ori ii'aa oo'ore ua o keke- haraaboro oo'ore airari bo okuu, bo kupa kai boriatai haia eitaroo bo kirako'oro. Bisio o ekeabaa bo raata tahiro'oeaa, a riiriiabohara. Eipaareha ori ii'aa ua hoko- hareeboroo oo'ore bisio, Ai koi'eebaroo, aa kere'agaa ria'apita birabira'upa kure'ee'oeaa oo'ore a, ori iisio kure'ee- haaraahara epe'uta'oo uta a hura pi'eabohara akuku pita kure'eeraarii airaba pirio kubu'uoro. Ro ko'oau utaha'a bisio pita roko'oebaa ai'aa, sa aripu'oe roga'a aga'ire bo hukubuu. O siroabouba bo raata'oo ai'aa ii'aa bo riari, kai oari ai'aa bo kirako'o, kai kupa'iripa ai'aa. Hioko'i ua hokoabohara hioko'i o, ua hokoebohara oo're aga'ire bisio, a bo rapaato kere'agaa ai hoko'upa hukuraeaa, oira sirosiro'upa bo raataro'oo ai'aa. Eipaareha bo raata'oo, are, arei eke- haraabouba o riirii- haraaba oo'ore sa iisii hoko- haraau bisio pita hoko'upa huku'oea. Haia eipa'oo ei reeto tahiro'oo hura- hareeboroo. <noise> Bo riari ariiri- haraboro sa o siro- haraa oo'ore bo aripu'oo roga'a. Ori ii''aa oo'ore ua ko- hareeboroo oo'ore bo atukara'oo oo'ore oari boriari. Ori ii'aa bo husurori haia oo'ore atukara husiro, a hura- hareeboroo oo'ore oari bo riari, a eke- haraa boroo. Hioko'i bisio ku'uku'u- haararoo, kere'agaa, o siro- haraape bo reeto'oo ai'aa sa, iisii reeto- haraau pita reeto- hareebaa. Hapita oiraarei, a ore- haraaboroo roga'a, a ore- haraaboroo oo'ore bisio pita bo aripu haia oo'ore bo atukara. Eipaareha agaarei a keke- haraaboroo oo'ore bisio bo aripu, bo aripu'oo siroabaa roga'a oo'ore bo raata, ha hokopieabohara bo eapaa haia oiraarei eipa'oo. Oru agaarei bo ebubuu'uaarei, eipaareha ori ii'a bo tabirirori bisio o kekeabaa roari bo reeto'oro, itokopapita roga'a a ebu- haraaboroo ii'oo. Bisio ro kekeabaa roari roo'ore, aripupita reeto- haarebohara, a riiriiabohara, a riiriiabohara sa bisi hokoaboo, hapita ori'ii'a o tabiriroarei roga'a bisio- haa'oeroo, aru a uka siroabaa roari bo reetoro'oro eipaareha utaha'a, uka bo raata'ua. Ori ii'aa roga'a oo'ore bo raata'ua, a aga kitareupa roo'ore Hori'ita, hapita pioha tahi- haraaboroo, eipaareha oriirii'upa agaa sa ro siro- haraau roo'ore barari. Uu, bo tabirirori, bisio o siroabaa haia bo raata'oro roo'ore roari, oo'ore oari boriari Oo'ore aripu raata roga'a a ebuabohara hiko'i oo'ore bisio aa, aru aripuia kere'agaa o siroabouba oru'oo. Itokopa pita roga'a oiraarei bisio pita bo birabira kato'oo. Bisio o hurapieabaa oo'ore bo birabira o siro'upa agaa roari bo reeto'oro, aga eapaa pita ebuihara roga'a bisio'upa, aa aruabaa roga'a hioko'i 'oo'ore, o hura'upa agaa ii bogioarei ei tahi'oo utaha'a o siroabouba roga'a bo raata'oo ai'aa bo riari oiraarei oo'ore bo aripu. Ha ori ii'aa oo'ore ua bisio- haa'oeroo. aga oo'ore sirobaa bo atukara'oo oo'ore oari. Eipaareha ori ii'aa ua bisio- haa'oeroo, bo aripu haia a ro rete, a aga retebo a. Bo aripu bo tabirirori a aga atukara- haaboroo, ha bo tabirirori bo aripu a hoko- haa, bo atukara ha hoko- haaboroo ro retepitee roo'ore roari, ua bisio o eke- haraaboroo bo atukara ubai. Ha bo tabirirori bo atukara a aga retebohara o koe- haraau are'ei ohopa sirobuu. Opii'a katotei roga'a aae kute- haraaboro oira riirii'upa agaa oo'ore bo raata'oro roo'ore roari. Bo tabirirori bisio uka o siroabaa oo'ore oru bo raata'oa, itokopapita kaitara'iai. Kaitara'iai oo'ore bisio eipa'oo a uka agaraba, a uka aripuia agaarei, aru kaitaraehara roga'a. Hioko'i ii tabirio a riirii'upa hukuraeea sa o siro- haraau oo'ore rekoreko raata. Ha ori iipii bo a he'a bo riatai kai bo kupa haia kai ei piriro'oo. Rekoreko raata piri hioko'i bisio- haa'oeroo aga'ire, aira siroau, o siroau ii raatari airai pirio, ei piri'oo rekoreko piro oirabeea reko sira'oi, sira'oi ebubasi oo'ore ku'uku'u basi. Bo tabirirori bisio oiraba huku'uiia oo'ore sira'oi ebu basi ku'uku'u basi, bo aripu a hokobohara. Paito'u bisio oiraba'uiia oo'ore kaitara basi ku'uku'u basi, bira uka bo aripuraba hukuihara roga'a. Hioko'i bisio- haa'oeroo aga'ire ii tabirioarei o toritori pi'eau oo'ore kaitara basi ku'uku'u basi a agaareiaa, sa uu, o hokopieaboo oo'ore bo aripu, haia aripu, roarii roo ore roari ta aripupita aga eke'upa bisio haia o riiriibohara sa o siroreboo haia oo'ore bo raata'oa rapaato pita reeto- haraaborii oteiaraarei eitaroo.